Bueno, pes este lusoon jenorati, tuo me ku, buuno nu ió na kuu lusoon, pues buuno tuo kontiioras ixx este jaa ióti kounta in nayio chií pos tuo, tuo ió, nasara buuno tuo comotu kaaku kaalai jenorati pos tuo tuo kantiiara ja yuua.